Ma-i tahaq midägiq liiga hullu. Võisiq niimoodu, et <hesitation> takast ja külgi päält om niguq täitsa maaha võetu ja sis päält om veidükese pikemb, sääne umbõs kats meetrit või-ollaq.